Niure marafiki marafiki ghakwa nivatholie kabitha ni umri du lakini tofautitofauti nighire marafiki mengi ila itho umui nithomie nawe mpake tukamalia fomu foo akiikaa moshi aghire vena vararu bathi ivo vengi ni kore ni vandu va kenyi mtharieni nawe <noise> kana mru mthengene kole ni ishule mkathoma mkathoeana kachi bathi.